Ma bon vakav tse tsun pa tanumbu numbu. Ar momuana ne va momuana nu, nasa, nasa vakav, nau pa vasusuvu sasama, na en tenekiu. Na ka tetenu, tete nu ari taurave vots sasama, va tete nu nau, nau vasusuvu sa kora, sasa vots ma, nau ta pokat mi en ruwene. Nau tete na en ruwene, onoto na pa ari taurave, ene sasa, tete nu ka kokomana tse nau ka verevere en sanana, tete nu en ruwene, onoto na pa ari taurave, ene sasama, tete nu ka kokomana tse nau ka verevere en sanana, tavuts en sanasa va ananos kua kemam va sisiava pa vasusuvu en rueitsana. Ka vasusuvu nom manau, nau, nau, nau, nau onoto taurave, va gurgur anosa bon, sasama bete, tsun pa tanum bu, numbu, ar momuana. Sikara, mana bue nasa vakav, tau a tapei nai pa rambus tsa rambus, tsa rambus, rambus onoto na toro were kav vakav, kene sasai ma. Sasa ma tete nu nau gusa en ruwene, sasama tete na, tavuts en sasana va vagam kar va sasa, sasa me en inu ta otek gusa ki en tes, vavere en tes. Va verevere en tes onoto na taurave, vots sasama, kokomana pa vere pa bon tane ke ne nai ka vavere vere noma, va vere vere nu ma, ari na nau na pa takasa kene sasama, an, bete, tsun sa kora pa tanumbu numbu, tsa iso nu, gur me okua, va sisio ma va sisio va sasa, onoto na komana pa vasuvu tane kene gusa en ruwene va susuvu. Va susuvu upas, ambe ma, potana tsa siva, ta tapei nai en mosina. Na ka tete nu nau, tete nu nau, ari taurave nene vots sasai ma. Vots sasama va tete nu, nas ka an, vai i isiso, va sisio, gusa en tes, va verevere en tes tau otek na pa saksak o yiana en tes. Ari taurave ambe sasama, sasama nas, an vai isiso noma, tavuts en sanana, tavuts en sanana, tavuts en sanana, gusa ki an kakau, kiu, kiu, kiu, kiu, taurave, nau pa vasusuva sa kora. Va susuva, ambe ma, panis, bete ari taksa, tau pokat sasa koraim en ruwene. Tsa tete noma ka potana tauravene, kemam ambe sasa me ma. Ambe sasama, opo kua, va sisio va sasa, gur te noma, va sisio, ona uk.